ഏത നിസ്വര്ഥതി പന്ദുന്ദ ദൈഥന്ദ പന്ദുന്ദന്ദ। ഏന്കല ഇതി ഏരേ ഗന്ദ ഉപകര വന്പുന ഏരേ ഗന്ദ। പ്രിതി ഇന് ദോജ്പപുന ഏരേ ഗന്ദ ബന്ഗധി പുന। അകലേഗ സഹയ മന്പുന ഉന്ദുനു അന്ദ ഏന്കല സഹയ। മന്പ അന്ദ ഇന്ന ബദലതി ഏന്കല അകലേന കഏരിഥി। ദലദേത ജദ അകലേന കഏരിഥി കോദു പന്ദുന്ദ। ഇന്തേന്സ്യോന ഏന്കലേന ഏന്കലേന താദേതി ഇപുഛി। ഉന്ദുനു നിസ്വര്ഥതി പന്ദുന്ദ പനുലി അന്ദ നിജവൈന। നിസ്വര്ഥതി ഇത്ത ദ കലതു സധ്യ ന പനുന്ദ। ഉന്ജു കോശനഗു അന്സ ദേന്ഛ മന്പലി പന്ദുന്ദന്ദ। സധ്യ നിജന പനു ഏത ഇതി ഏഗന്ദ തൈഥ പ്രിതി। തൈഥ ഉന്ജു <hesitation> ഇപലേന നിസ്വര്ഥതി। പ്രിതി മന്പുന്ദു അവു ഉവേ പ്രതിപല അകലേന। ജോകേലേത ഏത നിസ്വര്ഥതി കൌ ബോദു ഉന്ദു ബോദു। തൈഥ പ്രിതി ഏപല നിസ്വര്ഥതി ഇത്ന കുദു। ഇപുന്ദു നിജന ഇന്ന പനുലി കമല മല। ലിദേരനകല <hesitation> ഐക്വ ഉദരന। കോര്പുന്ദ। മഹത്മ ഗന്ധിജി മധ്യര്ഥ യദ। അസ സ്വമി വിവേകനന്ദ മേകലമത സമജക। ബോദനതു യദ്ദ ഗേല്സന വന്തിഥി രന്ദ അകലു। സമജര്ഥ ഏന്ക। കൌ ഥികോദു। ഉന്ദു ഥികോദു। വന്തിഥി ഏപല വന്തിഥ അകലഥു സോ നിസ്വര്ത്। ഹതി ഹേലു സധ്യ ഇതിഥ കലഗു പനുവേ ഓക്।